Kapaka gidoni fa aler awo adamri nogel agjin gadig fa alero, mina wala koshitamia wala talajal fa iskemo <hesitation> gidong alosa kabja <hesitation> fa khalsero.